Hani ko niiliyaa baluuw ko niiliyaa allah ta'alaa mansoo wo muŋ fo hadama diŋoo leti akoo naa'ayee seewondi doomandiŋ abee sumundilalee na'ayee keriandi abee sassandilale na'ayee sotondi abee fondilale duniyaa baluu lemu woo to ayee diyaa ayee koliyaa ayee feeyaa ayee koliyaa niŋ ibee diyaariŋ min'na saama abe koliyaala niŋ miŋ balooluta iňonta pareparee doroŋ ka moo la kuu baluwo be ňaama.